To ma tǝmbwu na wato ma tǝmbwu na waya ngi tǝmbwu ɗaɗakǝ ma wsara ɗa niya ngi tǝmbwu na wato ma tǝmbwu na wato wa shǝri ndwughi ghǝzi ƙaƙara ndwa vǝlǝ wsa zǝma tǝmbwu na nǝgha ringa vǝli wsa zǝma tǝmbwu na to ko rama ra nǝ gha na to wa shǝrǝ gha mɨ nǝgha zha na tsapaˈ wa dzǝgha nkǝla gha wgui nǝnja nyi gha spa spa spa spa spa don wa mbara shǝrǝ gha wa shǝrǝ gha na vǝlu wsa zǝma ghǝnji ko dzǝmbi chighǝ righa dzǝmbǝ ma wi nyi gha dzǝmbi kha tǝmbwu na ngye to wa lokachishi ma mbwa wkhuwkhuri nga boko harami to ma lokociyara na wa tǝmbwu kǝlazhi guda sǝlanwtsuk kǝla zhi mbǝ ghiya to kha riya pazǝntǝghǝ ghǝntǝn riya vǝlintǝghǝ ghǝtǝni dzuvirǝ babali mana vǝlǝntǝghǝ ghǝntǝnya dzuvǝri babali na zhǝnya khukhu lokacha ra to ma lokachiyara na ɓarǝ mbwa gharǝ dzagi mbǝ mubi na to mana sǝghǝyana sai riya ɗana sǝghǝkǝla makaranta nai mbuzha ka nǝ poli na marǝya dzi Anǝkhǝ zha grǝp rǝ pwa gutani ƙiƙakhi pana ndza khi to mana nanǝ zha khi na ǝyam wa tlarǝ ƙiƙya to mana tsarǝ kwakwakhǝ ya na rǝ kha dzǝgha nnkwali tǝkha nyizhǝ tǝmbul tǝmbul tǝmbul tǝmbul ˈura tai mbǝ ghi ya tǝmbul tǝmbul tǝ kha nyi zhi sarǝ ghai tǝya ɗayamwa ghǝtǝnǝ tǝ kha sawhi tǝya ma tsǝghǝntǝghǝ ghǝntǝn dzuvwi tǝya nkǝlawa ghi zhaiya ma ˈkavǝ to nara nuna akan chewa na ma tǝmbwu na wa shǝrǝ ndwughǝny musaman ndwa vǝlǝ wsa zǝma ghǝtǝn ka ɓukǝ ˈma ko ghǝl rǝ mbwa ghǝl tǝmbwu mbwa sɛghǝ mfwuni mbǝ nontǝ ghi to ma ndwughi tǝmbwarab ma sǝghanji nǝnja wuche barǝ va ghara na mi har wa mirǝ mi na mi fagha zha na ma tǝmbwa ra na mi wa farǝ gwǝglanji na mi fagha na nǝ za wui kimbǝ ghi nara nuna na wa wa wa shǝ́rǝ gwugla ndwughi ghǝzi khi tǝmbwu ko rǝ luma ma rǝgha sǝghǝ tawa tǝmbwu gha ghǝghǝl rǝ mbwa ghǝl na mi vwu gha zha na nǝza wu nǝza nanǝ gha khi tǝmbwu nangyai